صراحة لما أكون لوحدي ما أحب ألعب ألعاب بحس مرة ملل يعني إيش اللعبة اللي بلعبها لوحدي، غير الألعاب اللي تكون موجودة يعني على الموبايل مثلًا الجوال، يعني زي مثلًا صب واي هذي أك لعبة على الجوال أكثر ألعبها لوحدي أو مثلًا هذي حجة المكعبات هذي ما أدري ويش اسمها أجدر برظه هذي ألعبها لوحدي.